Vato soa Io an de agnisany vato managna i maha izy ananjy be si izy io, de ohatra amizany zô a de volamena, de ohatra amizany faharoy kôa an diamagna, de magnaraka safira.